Ee ing'en teta chito nepa amu tai ng'okerin imang'u eng' mulango koyuti kong' amu ing'en ine kole iipchini amitwokik <hesitation> chenyekochini, mara iwiipchini susweek ana kokawiipchi chumbik ii, ko tai kokerin kityongan, kokiyut eng' mulango, <hesitation> akochamin kora amu yeikweri iwii imach ikei kwendi <hesitation> olekikeen, wendi munanda olekikeen, lakini chito nemapa koma ma- makoi wa.